من أنواع الموسيقى اللي احبك تسمعها اكثر. <hesitation> يا اما يكون مثلاً موسيقى تكون حزينة شوي. او موسيقى تكون هادئة. ما احب الموسيقى اللي يكون فيها الصوت عالي مره. لا أحب الموسيقى اللي تكون هادية وبرضه الموسيقى الوطنية برضو يعني في بعض الموسيقى اللي تكون وطنية خاصة بالنشيد الوطني او خلافه